عشان تغير طار السيارة والدراجة لازم تجمع الأدوات للفتح واحرص على الأمان وفك العجلة ثم استبدل الأطار ثم انزل السيارة لتقييدها اجمع الادوات كمان وافصل العجلة فك الاطار ركب اطار جديد <hesitation> اعد تركيب العجلة وبس هكذا تكون احسنت.